زما د خوښې وړ دنده به هغه وي چې پکې زه وکولای شم له خلکو سره مرسته وکړم، زده‌کړې وکړم، او هره ورځ یو نوی څه تجربه کړم. زه به داسې کار خوښ کړم چې پکې د خبرو، لیکلو یا معلوماتو شریکولو برخه وي. همدارنګه، داسې چاپېریال به خوښ کړم چې پکې همکاري، احترام، او ابتکار ته ځای وي. داسې دنده چې هم ګټوره وي، هم راته خوښي راوړي، او هم خلک ترې ګټه واخلي، زما لپاره تر ټولو غوره ده.